<hesitation> Raha amign'evitriko aloha sy mitombony iza hoe magnano asa nefa sisy tombony, satria gn'olo zany raha miasa da misy tanzony zany hotratrariny agnatign'ny hoe miasa izy mba zao zany e raha tokony ho azo, zao gne tiàno ho azo, mba ta ahazo tragno izy ohatry zay no antogny hiasany mba ta handray karama mba ta hamelony e tokantragno, zay zany gne aminah zany hoe mitombi- sy mitombony zany izay hoe hiasa nefa sy*isy raha ho azo.